Pos mira, aprovechu i te mientu tamién los puebrus que hazin parti dela mi comarca de Montanchi, amus que ogañu sonin puebrus i nel mil docientus trenta, quandu s'entangó'l Conceju de Montanchi, eran aldeas de Montanchi. Velaí: Albalá, Aldealcanu, Alcuesca, Almuarín, Arromolinus, Benquerencia, Botija, Las Casas, Marta, Prasençuela, Ruanis, Salvatierra, Santa Ana, Sierra-Huentis, La Torri, Torrimocha, Valdehuentis, Valdemoralis i la Çarça.